<hesitation> Njí de kí naţa kí koowí banyësani kí pëndee ací uway. Á uway bënjúŋar bíndee ací ayasa banyësanun pëndee. Á mafin usúup kanja kí banyësan kum pëndee dí uway. Kasúup kanja, kanja muwaŋ uwí banjon bacil cilan bënkëmbërin ná inko intíis yun ná umani bënjúŋadan. Mënkër mënjankal joon mëndoona kasúup kanja.